Aninii wo harriyan kinki daddo diidati garan dufaati fed, won aninii ana kotuun hedun woya ana kotuun hedun, woyole achi suni sun laf suni sun chocholle, jajabdu, woya dandetee gan birri teet, woya sun ana kotuun hedan woya irranatif ta jalanen yoote, sun ana kotuun yedan, hata kobannen ana kotuun unum yedan.